भय अपन जाना की सबको व्यक्तित मनका के हिसाब से अलग अलग रेवे। कोई को प्रभाव शाली व्यक्तित्व रेवे कोई को सामान्य व्यक्तित्व रेवे। कोई को कमजोर व्यक्तित्व रेवे कोई कई जाने ही नि। कोई ये बहुत सारी चीजा को ज्ञान रेवे। पन एक बात या भी है कि अगर अपन अपनी इच्छा से छावां। अपनो व्यक्तित्व है अपने मानसिकता ये। अपनी इच्छा के प्रबल दम पे बदल सका। क्योंकि अपन जाना की अगर बही मानव चावे। मनक चावे तो ऊ जो छांवे ऊ कर सके। या अपनी सोच के ऊपरे रेवे की अपन कई कर्बो छा रिया। जसा की अपन सोच ला की में तो सामने आला हे कसी भी हालत मे हरानो तो ऊके हिसाब से मेहनत करुंगा। अपन उपे जोर देगा ऊके ऊपर काम करंगा। तो आगे चाल के अपने काने ही फायदे मंद रेगो।